धुधुइ कह्तेक माहा सब्से सुरुमा मोर याड यैल्ही मुइ जखनी छोटे हलही लगभग मुइ भर्खे हल्सु पांच छौ बरस्, तखना मुइ हल्सु छेरी चरहावे गेल यापन दादाक साङे दादा हसे याको जना हलई गौंवाक जम्मै कुन्हु हलई कहदेउन जम्मा जाना हाली हमरा छेरी चरहावे गेल खेतवामा कहदेउन घरवा से इचिका तनाउ बडौ उ ठौरावा । हसे उहावा जाके हमरा छेरिके चह्रोते चह्रोते हसे दिना नहारी ओहारी खाके हाली बैठल । हसे तखनही बड्काहेन माहे धुधुइ एलिहे अ उ धुधुइया इतुरा जोड्से बड्के हलिहे कि हमरा बुले फेरी हैने सकै हाली हसे ओसने हैने बुले सकैक माहा हसे हमरा हाली माट हसई कुल्वाक मटवाक तिरवा तिरवामा चिटक के हाली बैठल । हसे ओसने कहदेउन हमरा एबे छोकनी हलहु हसे उहे छोकनी गुनेसे हसे घरवसे हलौ एकजनाके लेओके पठादेले मोरके । हसे मोर दादा याइली हलिहे बैकियाक बकिबाबाक बेटा याइली हलिहे लेवे, हसे उहे मोरके कोरवमा लेलाके हसे कुलईक बिचा बिचा दगुणके कहदेउन ओस्के दगुड्ले जौं बैरावा हैने लगई हलई, ओसने बोकबाक नै घर पुगोलिय । एबे धुधुइ कहतेक माहा हसे मोर दिम्कावामा एखन तकलेक उहे नै याद एसौ, उहे सब्से बड्के धुधुई देख्ले फेरी उहे हलौ ।